انسان په څلرویستو ساعتونو کې اووه ساعته خوب ته اړتیا لري، نو دا اووه ساعته خوب کول باید په خپل وخت وي، ځکه د خوب وخت سي خراب سي د انسان ټول وخت خرابېږي. زه پر وخته ویده کېږم او په وخت ویېښږم او غوره ګڼم، سي د خوب وخت مې خراب نه سي. بې وخته خوب انسان خسته کوي او هم ذهني ستړیا راولي. په خپل وخت خوب کول انسان ډېر نورماله او فعال ساتي.